<hesitation> Mandany enim-pôlo minitra akeo zah kaofa mihomagna am' mandraingny regny, <hesitation> voalohany ai <hesitation> mbola malaka rano kalôngany, de kao azo rano de mbola miseky, de kao vita fisehagna de <hesitation> magnatao lamba, de kao voagnatao lamba mbola magnamboatra randragna koa, mibango, de kao vita bango mbola magnisignisy maquillage regny izay vao miboaka.